Mui o rwjaknai som dui rokom ni tongo kaisa khe refined som tei kaisa khe unrefined som. Unrefined som no somtwui ni moila tei hamya manwui rok khibiwui swlamjakma som no hino. Phiaba refined som no kwbangma nangmani manwui dalogwui swlamjago. Aboni bagwui no refined som mui kothok tei mottom khlai mano. Amo baade bo refined som o bemar katirwnai manwui jemon iodine rok dalogwui swlamjago. Amoni bagwui no refined som no muikwran achaar tei mui kwthwng ni twui sokorna bagwui belai nangkugo.